minka ko anndumi hen tan ana way hono masin ni. So ɓiliima e kuran tan o huɓɓan hoore makko. Yogaaji ka yoggaaji duu ana jogii buton ñoƴƴaa ɗum nennoo o ɓooya. Nden woni so ɓuuɓina ndiyam ɗan. Sabii kulle ɗee hoɗun fuu a tawan ana yaha fu ana waylitoo waylitoo. A tawan kulle kuurɗe waɗii hen.